Aya chakwar yarwa tag gandghe zanghcha kwara kangh tagchagh gand yarwa tagchgh gand yarwa. kai nasske nga harka juwaghijwa ana-anan <hesitation> gandva nga harka jwaghi juwa guliva to kaghka thad̀awa kai thad̀uchagha kai nasske zan nd̀a kai da pchammtalwag kla. a zge kagh thad̀a kagh thidan benki, thichardan banke kagh ana-kagh ana thichaghdan banke kagh ana pawa kagh fari ana paw <hesitation> daghuegta pawchagh daghue gabd̀ya juwaghijuwa daghue. dilkadagaghdan ɓarmakana kaghda kada pau daghe ɓarma pawchaghe-pawchage-pawchagan ɓarma amlaghumbla mblaghumblachan gole to nghanghakagh la manga vjarga sa. anina to aya nai mta grachagh thvaghdghuwai anan gambro ngala, to maghka ndiba aha wallai nansaidan bankighe sunukghwa banki banki gulima gasinan nga thrathra gule nga thra juwa guliva pawma gashinan nga luma naiva manwe zgha, aha to saisagdan gombra mana saisagdan gombra manwe ha to tunda chikine zanna. a da thaitagghe da thaiduwaghe da dildikagh kna manwe zghe akasai chvi kemarowe saisagdan kemerowe manweha to kaghdildan kemerowe Kagh dilchaghdan kemerowa kagh ana dilchagh dan mura zangh dila kagh thaiya to kaga dggwi. a dmine dan kusure zagh thaya aya bzut kagh ana kagh tghin gomran ngala tghichagh dan gomran ngala, kaghcha ka gi. an gombran ngala kamda pawn gombrangal sana pawchamdan gombran ngala, pawchaghe pawchaghan gombran ngala alhamdulillai to mmengule a zɗa gidan gombra kirkire gabtada to skida huɗima skida huɗima ngawod skwadskwa hniguli kwakwara daskwa anan hotel hne hava to ahaldgharhalane ahaldgharhalane ahaldgharhalane kuwirinain gayaya ghamda dule kuwira nai nischane mdaju haldagharhal kfe dafta vakgi. a, kuwir haldagharhal kfi dafta vakgi. a, kai kwatchkfima ajugwi ajgwi kwatchkfi jugwi ghuwan. ma kuu ghwansana a kwatch kfe ghuwansana kwatch kfe kuwir uza chkane gabɗai chkaninkwe kfe yasa mbath-mbath mbath-mbath gabɗai chkine nga ju kwakwara hava to kawad kwakwara daguyu gwalga she. e zgaga kwalga skinana kwakwa hankwa to kada faraffar chnach la. a kada sughusagchud adamm yarwatama am yarwa tama amyarwa wad tama nana takasgham yarwa waddi tama makchuda kwarkiha goli ndiya